لو كنت مضطر أبني مستعمرة على المريخ، كنت بأخذ معي عالم فيزياء عشان يساعد في فهم البيئة الجديدة والتعامل مع التحديات العلمية، مهندس معماري عشان يصمم ويبني المستعمرة بشكل آمن وفعال، طبيب عشان يعتني بصحتنا ويعالج أي مشاكل طبية، مزارع عشان يزرع لنا الأكل ويضمن لنا الغذاء، وشخص قريب مني عشان يكون كداعم نفسي ومعنوي لي خلال الرحلة الطويلة.